ഗുരുവരമ് അന്തേ നാകു ഗുര്ഥുകു വഛേവി। പസുപു രന്ഗു ഹിന്ദു സമ്പ്രദയമ്ലോ ഇഥി। ശുഭ പ്രദമയേന രോജു പസുപു രന്ഗു। തോ അനുബന്ധമ് ഗുരു പൂജ ഗുരുവരമ്। ദത്തത്രേയ സ്വമ്യ് സൈ ഭബ വിശ്നു മുര്ഥുഗേ। ന്കിഥമ് രോജു ഏനേര്ഗ്യ് ഹിഘ് വീകേന്ദ് ദഗ്ഗര। പദുഥുന്ദനേ ഉത്സഹമ് ഥ്രോവ്ബച്ക് ഥുര്സ്ദയ്। സോചിഅല് മേദിഅ ലോ പാത ഫോതോലു ശരേ ഛേസേയ। രോജു മന്ഛി നിര്നയലു രോജു ഏ രോജു ഥീസ്കുനേ। നിര്നയലു ശുഭ പ്രദമ്ഗ ഉന്തയനേ। <hesitation> നമ്മകമ് പസുപു രന്ഗു കോന്ന പ്രഥ്യകഥലു ഇവി।